في واحد الليلة، واحد الموسيقي، كان غادي حتى بدا كسمع واحد اللحن لكان غريب، جاي من الغابة، هو يچول مع راسو هاد اللحن زوين بزاف، غدي نتبعو ونعرف المصدر ديالو. بقا غادي داخل في الغابة وخا كان الظلام مخافش، هاد الصوت هدا، وهاد اللحن هدا كان مونسو و عاجبو الحال ، بقا غادي حتى لقا المصدر ديالو واللي كان هو واحد الفرخ لكان معروف أنه كدير واحد الأصوات زوينة